हों मेता स्पोर्ट्स गेम देखण जाण ज़्यादा पसंद ची क़िले की मेरु इंटरेस्ट भोट ज़्यादा ची स्पोर्ट्स म और वखो जू माहोल वंदु उ भोत ज़्यादा ही उत्साहपूर्ण और जीवंत वंदु हम अपरा दोस्तू दगड़ी भी जे सकदा और अपरि अपरि टीम त सपोर्ट करी के जीतो जशन भी मने सकदा और यू सब अनुभव अद्भुत वंदु।